Vitsiky, kôa resaka vitsiky zaigny zao, tsy de tsisy tongo, ôhatra <hesitation> tonga de ampegnarin’zare ôhatra zao e, tsisy zaigny fô to nde mahay automatique, mahay ho azy zaigny zareo. Ôhatra <hesitation> kôfa teraka zaigny to ndefa mahay mande mivezivezy, mande mizahzah hanigny regny e, magnatitry izy igny e. samby amin’andrekitranazy zaigny. Nefa zigny tsy ampiagnarina fô to nde henjare oazy ake.